Addariqa al basaddid be ha al hadiya kan sharet le yi shuqul bador bahdala le nadum ban di le hadiya da, balga leyi asshuqulai bigadu shal leda da al inda lon nadeef, kan lon asfar, kan lon akhadar dadda basaddi be haw, balga leyi gam be kan asshuqulal gaddeta da ya in fakka.